الاتزام، أحب جداً أن يكون الشخص ملتزم بعمله بنجاحه بدراسته بأسلوبه بأي شيء يكون ملتزم فيه حتى النهاية لا أحب أن يكون الشخص <hesitation> ذو همة ضعيفة أو التزامه ضعيف جداً تجاه الأشياء.